Niyo embeera, nsobola <hesitation> kulengesa ebintu ebi tukukora, nebi tutakusobola kukora <hesitation> nkokuhemba omurro, may be nokwombeka, then nanye nsobola kubyegeraho, nsobola <hesitation> kwega muno endimi ezi birikubaza, nsobole kuhurizingana nabyo.